La xen lajay <hesitation> lajy bolüü’ fáá’rá’ jnáá’ e e ráá’ lajy e ‘ni e kierá’ ta jmí’ kie’ lɇ la ku xen mango a exa ju jmíi jmí’ xin, la ku xen tó’, móó, mo’, mo’ jmyy jö, la ku xen too, la ku xen nɇɇ ñóó ii e xa, la kuxen la jy enɇɇ xa xin la kú fá’tá’ liche fá’ta´e tá’ mýyý e <hesitation> mýyý e ÿ’ eé’ dsa re nɇ re fáá’ra, ñóo la jy e jnáá’ kió’rá’ e xin castaña xin dse mó’ my ‘mo bee’ e yy mý e bee’ jö tö ñó’ jö tⱥⱥ’ my jü kiee’ ejö e lɇ e la lɇ i ‘mo re fáá’ra jö e nɇ lɇ la jy <hesitation> la jy bolüü’ e tyy jnáá’ e kieraá’, enɇ ‘nɇɇ’ lajy elyna jná ekuii re fá’ra laxen my pó’. xen my i dsuu, la xen jy iá kuóo’ la xen iá jïi, la xen <hesitation> li bi ñóó ú jná jiama lii lajy sún ejö e fa´ta’ loo dxáá’ e fa´ta’ lajy nɇɇ e ñóo la jy e xa u pero jiama lii jná, la ‘nɇɇ’ e nɇ ‘néɇ e lii.